Xët's je'e yë tyumbyë ko'o myaj wi'it pujëp ko'o t'sip ko'o këbujëp ko'o myaj neben bujëp ko'o myaj piso pujëp madyu yë xët's tyun.